ओच्तोबस् अस्वले दे खगरर् थपे, करन् हिवते खगरर् खुइ हु फल् पए, अरो हिवतर् अत्कोन् हत् थेपे। गोदिके हिवते जिते जुन्धो करे, मने कजिय करे देते। हिवते कोल, एत बिशोद् निस्न अरेअए। हिवते पुर् दन्गजुन्तु जिदि होइ, हिवते पलबर्गन होकम् होइ, अरो जिदि खोरुजुन्तु होइ। देते अलि हिवते धोये गरे। अस्वले दे हिवते बहुत् बिशोक्त होइ। हिवते जिते अत्कोन् हतेरि थोरि ब कबक् हिजबोन् वरे। गोदिके खगरन्ते खोरुजुन्तु कुरु, ओच्तोबस् अवले बहुत् धुर थगे। हि बहुत् दन्गर् होइ ओच्तोबस् तो। भहुत् दन्गर् लेके होइ। अरो दन्गर् होइ करने एकन खोरो खोरो मसब्, हि एते कुइव बरे। अ तत्पोरे दन्गर् मस् देखिले, हि निजे पलबर्गन सेश्त करि। एक् कोल बिशोद् निस्न अरेअए, देते अ। हि देखि न पए, देखि न पर् फलद्, हि पलबर्गन होकम् होइ। अरो हि बहुत् फोयनग् होइ ओच्तोबस् तो। खगरन्ते ओच्तोबस् घओ धोरि बगने बहुत् फोयनग्। गोदिके उसोरज् जबोगने तो अरोन् वरे, ओच्तोबस् हेतु ए। अरो ओच्तोबस् हात् दुखोन् कुर थोरि ब, अरो बगि गितै दि। कुर खबोगने सेश्त करि। अरो ओच्तोबस् होज् जिते हात् ब, दुखोन् कत्खए जै। अकु अगोर् निस्न के रेफेर् होइसे, हिवतर् हेतु कपसिति थके। गोदिके ओच्तोबस् हेकने कोशो बहुत् बिशोक्त होइ, अरो बहुत् इन्तेर्जेन लेजेन होइ। गोदिके हिवतर् से जातो हम्भोबेन होइ।